منا على عشر سنين متمنية يكون عندي مقهى خاص بيا. يكون مقهى فخم او تجي الناس ليه باش ترتاح، باش يـ ويكون مقهى يـ يعبّر عليا و على شخصيتي و الأمور لي نبغيها: كيما الـ المعمار الجميل، كيما الـ الفن كيما الأغاني، كيما الـ الموسيقى الكلاسيكية و الكتب طبعا.